स्पेन के पाक शैली। स्पेन में फ्लेमिंगो पक्षी देखे बर मिली। स्पेन सबसे ज्यादा जैतून के तेल के निर्यात करेल। स्पेन अंग दान करे में सबसे बड़ा देश है। स्पेन के संगीत साहित्य बहुत माधुरी है। यहां यूनेस्को के भी धरोहर है।